اجيب طبق و أبدا اقطع فيه انواع مختلفه من الفاكهه احجام لا كبيره اوي ولا صغيره اوي متوسطه للشكل برضو و بعد كدا احليه بمايه بسكر او حاجه.